Ma arva, et ütstõõsõ mõistminõ om joba väega rassõ asi ja tuud ülenisti tetäq om või-ollaq piaaigo võimatu, selle et kunagi <hesitation> ei ütle egä inemine vällä täpselt, midä tä mõtlõs.